gott kvöld hvernig tilfinning ætli það sé

að vera með fulla meðvitund og skýra hugsun en að vera fastur í

líkama og geta ekki tjáð sig og upplifa það að fólkið í kringum þig veit ekki að þú heyrir og skilur allt sem það segir þetta kom fyrir Katrínu Björk Guðjónsdóttur sem nú er tuttugu og fjögurra ára gömul talmeinafræðingur sem gaf Katrínu röddina aftur eins og hún orðar það og við ætlum að ræða við hana í þættinum í kvöld við ætlum líka að spjalla

við tvo sérfræðinga um stöðuna í þessum málaflokki en gríðarleg bið er eftir talmeinafræðingum á Íslandi

það hefur verulega neikvæð áhrif á líf fólks

veriði velkomnar ég ætla að ræða við ykkur á eftir um skortinn Katrín Björk Guðjónsdóttir var tuttugu og eins árs og við nám í Reykjavík þegar hún fékk fyrst heilablæðingu og nokkrum dögum síðar fékk hún blóðtappa hún var

batavegi nokkrum mánuðum síðar þegar hún fann að eitthvað var að hún var komin með aðra heilablæðingu og í þetta skiptið mun meiri eftir

missti Katrín Björk stjórn á vöðvum

ellefu mánuði á spítala og í endurhæfingu í Reykjavík en er nú komin aftur heim á Flateyri nú er hún tuttugu og fjögurra ára og í smáum skrefum endurheimtir hún fyrri styrk og heldur úti bloggi um

raddbönd Katrínar eru heil en vöðvana í kringum þau þarf að þjálfa auk sjúkraþjálfunar er hún hjá talmeinafræðingi tvisvar í

viku fyrst þegar ég byrjaði í Katrín Björk fær talþjálfun í gegnum netið og hittir því talmeinafræðing heima hjá sér á Flateyri og kosturinn við

er nákvæmlega það sem maður hugsaði hugsaði áður en þessi möguleiki kom upp hvað

með fólk sem hefur ekki kost á því að keyra í þjálfun er því þá mismunað eftir búsetu Katrín Björk sér einnig aðra kosti ég veit að það er enginn hinum megin

fólk er óöruggt þá er það bara heima hjá sér Katrín segir að eftir að hafa byrjað í talþjálfun í gegnum netið hafi hún tekið framförum sem hún þráði það sem áður olli henni kvíða sé orðið

skemmtilegasta sem hún gerir svo er alveg ótrúlega mergt hægt að gera og og fólk er miklu afslappaðra Katrín vinnur nú að því að æfa hreyfingar í talfærum og framburð þá æfir hún söng eins og hún gerði áður en hún fékk

stór áfangi var til dæmis að geta sagt já og nei annar stór áfangi var að geta

svarað með einu orði spjaldið sem Katrín notar til að stafa hefur skipt sköpum fyrir

áður gat Katrín ekki sagt ástvinum sínum að hugurinn væri heill í fleiri vikur eftir blæðinguna með spjaldinu gat hún fyrst stafað með augunum en nú getur hún stafað með vinstri hendi og notar það ekki lengur einungis í samskiptum við sýna nánustu fyrst var var ég feimin með

spjaldið en hvað breyttist en hverju breytti það fyrir þig að taka þessa ákvörðun

Katrín Björk stefnir á að ramma spjaldið inn í framtíðinni þegar hún þarf ekki lengur á því að halda Þórunn þú sagðir við mig áðan að það væru unnin lítil kraftaverk á hverjum degi í þínu starfi svo sér maður svona innslag og það

er ótrúlegt að fylgjast með þessu já þetta er náttúrulega alveg mögnuð saga hjá henni Katrínu Björk og ótrúlega líka gott að heyra hana segja frá þessu í eigin orðum og segja þessa sögu sem er

bara sagan hennar heldur

saga svo margra annarra sem eru í þessari stöðu

kannski hafa ekki tækifæri til að tjá hana með þessum hætti þú varst að lýsa biðlistum og það var eftir þjónustu og ég meina við vitum líka að það eru margir sem fá ekki þessa þjónustu þrátt fyrir mikla bið hver er staðan núna staðan er nú ég

enn þá er hún þannig að það vantar

fyrir marga hópa og líka á marga staði margar stofnanir skóla sem annað hvort eru með

eða alls ekki stöður talmeinafræðinga hugbúnað sem þið eruð að þróa hjá Köru Connect og hvaða hópa

sko þær eru þarna í tröppu að þjónusta mjög ólíka hópa eins og Þórunn gerir í hennar starfi sem talmeinafræðingar hópa sem

ekki getu eða tækifæri eða ferðalagið er of erfitt eða bara hreinlega

eru með aðstandendur sem geta ekki komið þeim til talmeinafræðings og þær eru að þjónusta þrjátíu og þrjá staði á landinu sem er náttúrulega alveg frábært og ég er svo heppin að fá tár í augun í hvert skipti eins og

á hverjum degi að sjá hvað er að gerast þarna inni en hugbúnaðurinn er hugsaður fyrir miklu fleiri sérfræðinga og akkúrat það sem Þórunn er að segja að reyna að nýta betur þessa mikilvægu sérfræðinga okkar af því að augljóslega er erfitt fyrir þá að færa sig úr stað en það er líka erfitt mjög erfitt fyrir þessa skjólstæðinga og þessa einstaklinga og þessa íbúa Íslands

þetta snýst rosa mikið um aðgengi að rétta sérfræðingnum þetta forrit og það getur verið nýtt af hvaða sérfræðingi sem er hvaða áhrif hefur það á þessa hópa ég meina þetta eru náttúrulega margir hópar

eða málþroska að fá ekki svona þjónustu ja það náttúrulega hægir á þeirra þroska og minnkar þá möguleika þeirra til að blómstra eins og þau gætu og ná þeim þroska og færni tal og

tengjast mjög mikið námsfærni oft á

fær ekki þá aðstoð sem hann þarf til þess að sérstaklega varðandi

þá minnkar það í rauninni hans möguleika á því að taka við því námi sem hann fær og síðan höfum við líka náttúrulega að ef þú getur ekki tjáð þig á þann hátt sem þú vilt sem

þú sérð jafningja þína gera þá hefur það náttúrulega gífurleg áhrif á þitt sjálfsmat líka og sjálfstraust sem eruð á þessum markaði að bregðast við skorti hvernig gengur það gengur svosem mjög vel og við fáum rosa jákvæð viðbrögð og auðvitað vilja skjólstæðingarnir nálgast hjálp á ólíkan hátt og með ólíkum leiðum en það verður að segjast eins og er að við á Íslandi erum langt á eftir

til þess að nálgast hjálp og til dæmis Svíar eru örugglega svona fimm til sex árum á undan okkur og þar ber helst að nefna bara að rammana skortir fyrir Þórunni að geta notað þetta og það eru reglugerðir sem hindra og það er bara hreinlega stefnumörkunin sem að liggur ekki fyrir og það

mikið um svona fjarheilbrigðisþjónustu en það er svona meira í orði en á borði og það er svona mikið ákall á að þetta fari að ekki bara fyrir talþjónustu heldur bara geðheilbrigðisþjónustu út á land geðheilbrigðisþjónustu fyrir þá sem eru félagslega einangraðir og fara ekki út úr húsi og að horfa svona aðeins öðruvísi á kannski klukkutímann sem þú átt að fá þjálfun einu sinni reglulega yfir í kannski kortér á dag eða bara minntist á það í viðtali við hana Höllu ég kannski kom því ekki að en hún sagði að fólk væri feimið við að nota spjaldið við hana það talaði dálítið

spurði hana ekki beint að því hvað hún vildi heldur einhvern sem var hjá henni hvernig erum við svona sem samfélag erum við opin fyrir samtali við fólk sem tjáir sig ekki á hefðbundinn hátt eða erum við alveg lokuð ja sko við erum svolítið lokuð held að við verðum alveg að segja það við lifum náttúrulega í mjög hröðu samfélagi og við erum ekkert kannski nógu dugleg að staldra við og gefa fólki þann tíma sem það

hvort sem það sé þannig að fólk nái ekki í orðin nógu hratt eða

alltaf lengri tíma og við þurfum að gefa þeim tíma annað sem að náttúrulega sko fólk er náttúrulega hrætt við að nálgast einstaklinga þeir eru hræddir við það að skilja ekki eða lenda í einhverjum vandræðalegum aðstæðum og slíkt gerir það að verkum að einstaklingar þeir einangrast þeir fá ekki tækifæri til þess að reyna sig og að hérna takast á bæði prófa sýna

sérstaklega ef við erum að tala um einstaklinga sem eru stöðu eins og Katrín Björk að þá er það klárt eða þá eru rannsóknir að sýna að sýna það að viðmælendur eru svolítið að tala svolítið mikið fyrir spyrja bara mjög lokaðra spurninga bara rétt já og nei og halda að þeir séu að hjálpa þeim halda að þeir séu að hjálpa þeim en það er ekki tilfellið sko nei þau vilja tala venjulega við mann já og mér finnst líka bara svo mikilvægt af því að þeirra starfsstétt ég ber svo mikla virðingu fyrir talmeinafræðingum og við ræddum það aðeins áðan að það var ekkert nám hérna fyrir talmeinafræðinga og við vorum bara með fullkominn skort á þessari mikilvægu stétt en ef við hugsum bara um mannréttindi að það að fá að tjá sig hvað sem kemur fyrir eða hvernig sem þú ert staddur eru svona grundvallarmannréttindi sem þarf að leysa ég meina hvað eru margir að útskrifast úr þessu námi núna það eru við erum að taka inn í námið annað hvert ár fimmtán manns þannig að það eru að koma út svona sirka sjö til átta á ári segjum við að meðaltali hvað þyrftum við marga heldurðu ja við getum

ég hafði fengið þá hugmynd að hundrað og fimmtíu til tvö hundruð talmeinafræðingar væru svona ágætis byrjun ja í skólum eru fimm prósent barna sem þurfa alltaf þessa hjálp

prósent sem þurfa einhverja hjálp

gríðarlega mikilvægt

þú talar um eldri borgara hvernig er af því að með breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar hvaða áhrif hefur það á eftirspurnina eftir

þá lásum við dálítið mikið af rannsóknum um

og þar komu komu mjög skýrar línur um

heilablóðföll og

hafa áhrif á heilann sem hafa svo áhrif á tal og tjáningu aukast gríðarlega og í Danmörku eru talmeinafræðingar til dæmis

að koma bara þangað inn að hjálpa og það er skortur þar líka eftir

þessari sérfræðiþjónustu

þetta er svona stækkandi þarfir þarfir á þessum stað alla vega og mér finnst aðeins ef ég má bæta við hérna að að varðandi út af því að

svo mikilvæg og það er svo mikið hérna ef þú ef þig sem sagt því bættari tjáskipti og samskipti sem að einstaklingurinn hefur við umhverfi sitt því betri andleg heilsa og því betri lífsgæði og betri

hérna bara tengsl við umhverfið einmanaleiki og slíkir hlutir sem eru vandamál hjá eldri borgurum meðal annars sem sem kannski ekki eru að fá þjónustu

og ég ætla bara að fá að segja tölvan getur líka hjálpað við að láta ekki fagfólk tala heldur líka opna kannski gluggann fyrir þá sem eru í félagslegri einangrun við einhvern þriðja aðila sem mætti nýta miklu meira það er margt og mikið

eftir óunnið greinilega takk kærlega fyrir komuna hingað segjum þetta gott í kvöld við sjáumst á mánudaginn verið þið sæl